<hesitation> Zao sy de zatra mividy hanina isambolana, fa isanandro isanandro zaho de mande magnano bazary de vola ndesiko magnano bazary a lagniko akagny akekeo amin'ny roy arivo akeo, zany hoe ao anatin'ny ray volana zany zaho in-telopolo mividy hanina.